Bua nnanifuɛ ta namɔlikpe namolɔdikpe kue akɔdu kaʒɔ nta nayala mu bua alu bakutu du bua nafɔmu bua ɛsɛdi tadu Kokoko kɛbɛɖɛ ʃayala. Bua mu nanifɛ taɖa, aludu kabayala, nnanu sɔdzikpɛkpɛ ninyeɖi mu. Bua sɔsɛdinɛ du kɛnayala la, alu Eba kutu dinyeza, sɔsɛdinɛ kayala la yadineyeza, Esɛdinɛ kɛnayala la ɛba… yadineyeza kɛ… kunsta nanifɛ ta ʃuyɛtɛ mɔdzɛ ninya aluʃialu afɔnyala kokoko; kɛ nanilabi nafɔna yala kun aluni bua nadu ɛyisiyɛyi kokoko lɛ. Buɛsɛaka kɛ fulufɔna yala bɔluɖɛlu kafusu ganyin ɛsɛ "plɛ" ɛsɛuɛlɛ koa lu mɔɖi nayala kun nameɖinɛ amɛnu du sɛkusɛ, akɛgɔnɛ ɖumi vakari ayɛsɛ leɔ; akɛgɔnɛ afɔkanɛ vakɛsɛ kubɔga mudumu, kun mata naɖɛ ak akekiesu numua ɛyala kunsta naɖɔnɛ afɔkanɛ mu sɛyɛ moa, kuna, kawɔ nu kɛɛ nu kɛ ba nanɛɖuta abus kaka kun nanitɛ aluʃialu bɛɛrɔwɔɛ, kaluʃialu kana, kunɛzɛ natani nayala las kaluʃialɛ kan nanmu nnɛva, kɛsɛ agbɔsɛ numɔli kana kalu kaamɔnɔ la saka.